Ny fomba fanapahana angofo ndreka, mba sy <hesitation> handratra handratra alana amin'ny coup ongle izy an de sy atao ilay tegna hoe efa foika be le tonga jusqu’àmin'ny hoditra iny,.de raha ohatra ndreka izy aminà lama de alana sibitibitika am'zegny mba sy handratra anao.